еркелеп еліктейін
жүрсең ғой жанымда
күндер өтуде түндер өтуде талай
жанды жылытқан сені ұмытамын қалай
күндер өтуде түндер өтуде талай
жанды жылытқан сені ұмытамын қалай
түсімде жиі көремін
ғашық болып қайтадан
ұмыту қиын деген
сөз емес жай ғана
үмітпен үзілмейтін
күн кешіп келемін
сезімге көз ілмейтін
өмір ай бер емін
күндер өтуде түндер өтуде талай
жанды жылытқан сені ұмытамын қалай
күндер өтуде түндер өтуде талай
жанды жылытқан сені ұмытамын қалай
күндер өтуде түндер өтуде
жанды жылытқан сені ұмытамын
күндер өтуде түндер өтуде талай
жанды жылытқан сені ұмытамын қалай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елорда да сағат он
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың қытай халық республикасына мемлекеттік сапары аяқталды деп хабарлайды жиырма төрт кейзет
екі күнге жалғасқан сапарды президент түйіндей келе оның жемісті өткенін атап өткен
тараптар қол алысып келісімге келді сөйтіп қазақ қытай қатынасын қарқынды ете түсуге уағдаласқан
өзге де жаңалықтар
таразда елу төрт жастағы әйелді ит талап өлтірді
оның денесінің түгі қалмай тістелген
алған жарақатының ауыр болғаны сонша дәрігерлер өмірін сақтап қала алмаған
астана телеарнасы хабарлауынша оны төбелес питбуль тұқымдас ит қапқан
белгілі болғандай итке таланған келіншек бұл үйге қонаққа келген екен
үй иесінің жалғыз басты туған әпкесі мұнда тағы бір ер азамат болған
бұлар жиі бас қосып ішімдік ішетін дейді көршілері
мас болған үй иесінің сіңілісіне араша түсуге шамасы келмепті
шақырылған полицейлердің де төбетті ажыратуға жүрегі дауаламай тұрып қалған
тек кейін қосылған тәртіп сақшысының бірі келген бойда жануарға оқ жаудыртқан
дәрігерлерлердің айтуынша алған жарақатынан науқас екі литрге жуық қан жоғалтыпты
соның салдарынан елу төрт жастағы әйел аурухана кереуетінде қат жатып көз жұмды
ал қазір осы дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр
ұлттық қауіпсіздік комитеті нұр сұлтанда арнайы операция жүргізді
тенгри ньюс хабарлауынша комитет этностың қылмыстық топтық құқыққа қарсы іс әрекетінің жолын кескен
ол бизнес орта өкілдерінің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру қатері арқылы ақша қаражаттарын жүйелі түрде бопсалаумен айналысқан
осыған байланысты ағымдағы жылдың оныншы қыркүйегінде елордада арнайы операция өткізіліп аталған қылмыстық топтың жетекшісі мен мүшелері кәсіпкерден жалған қарызын қайтару үшін тойота маркалы авто көлігін қорқытып алу кезінде ұсталған
фигуранттарды ұстау барысында он бір оқ дәрісі бар макаров тапаншасы және бес оқ дәрісі бар травматикалық тапанша табылды
қазір ұсталғандарға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр
екі мың он тоғызыншы жылы қазақстандықтар автокөлік сатып алуға бір миллиард доллар жұмсапты
биыл қаңтар айынан тамызға дейін отандастарымыз қырық үш мың жеңіл коммерциялық көлікті жаңалай сатып алған
бұл көрсеткіш былтырғы осындай кезеңмен салыстырғанда он тоғыз бүтін оннан бес пайызға көп
сатып алынған автокөліктердің жартысынан көбі отандық өндірушілерге тиесілі
қазақстанда құрастырылған жеңіл көліктердің арасында сұраныс бар
брендтердің көш басында лада тұр
жыл басынан бері осы маркадағы он мыңнан астам көлік саудаланған
екінші орында тойота көліктері үшінші орында хюндай деп хабарлайды информ бюро
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн ашық жиырма үш градус жылы елордада күн бұлтты ауа температурасы жиырма градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
жарнама
сулпак ұсынады
он төрті мен он бесінші қыркүйекте жиырма төрт айға дейін көптен күткен бөліп төлеу
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жүрегімді мен тербеп туған ел сенде
айқын күнге бәріміз жасыма төрлет
жаратқан нұрын шашқан тарихым дастан
бабымыз таусылмап еш ағайындастық
өмірім де айқын
өнерім де айқын
шын көңілден елім
саған құшақ жайдым
көрерменім алтын
қошаметің жарқын
айқын болсын көңілің
айналайын халқым
шырқалса әсем әнім көңілді кеште
жаңғырар жадыңызда дауысым есті
әуенім жеткізеді тілегімді елге
ал менің әр қазақпен жүрегім бірге
өмірім де айқын
өнерім де айқын
шын көңілден елім
саған құшақ жайдым
көрерменім алтын
қошаметің жарқын
айқын болсын көңілің
айналайын халқым
жылдар жаным
ұлы өнер бағым қазақ елі бай тұрады
айқын ән айтады әуеліңді көкке өнеріңді байқат
тәңірден болсын ортамыз толсын
жолыңыз болсын өмірің айдын
бірлігі мәңгі тірлігі айқын
өмірім де айқын
өнерім де айқын
шын көңілден елім
саған құшақ жайдым
көрерменім алтын
қошаметің жарқын
айқын болсын көңілің
айналайын халқым
өнерім де айқын
өнерім де айқын
шын көңілден елім
саған құшақ жайдым
көрерменім алтын
қошаметің жарқын
айқын болсын көңілің
айналайын халқым
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
иә бүгін таңғы шоуда қонақта біздің радионың атымен өмірі тікелей байланысты айқын мырза е
өмірі де өнері де айқын
біздің радионың аты жұлдыз эф эм иә ыыы вообще күшті ат негізі жұлдыз иә
жоқ жұлдыз сені жұлдыз девотқаным ғой
иә иә жаңа анада осы жерге келатып ы сторис салыватырмын да
аха жұлдыз ыыы жазыватырмын да енді отмечать етесің

не деген махаббат бірдей шығып қалған ғой сөйтіп жұлдыз эф эм мен бірге жүресің
так что сол жұлдыздың әндерін қоймайсыңдар ма

болды болды
саған жедел түрде ақтауға ұшу керек ы
айқын ақтауға қашан келесіз суши пицца берейінші сізге
міндет блин кстати мен суши мен пиццаны жақсы көремін пиццаны жақсы көремін суши жей алмаймын
пиццаның бірақ андай сушиді бізге бере салыңыз иә андай пицца деген не болу керек настоящий италянский пица деген наны жұқа жұқа болу керек наны қатты болу керек
кішкене қаттылау болу керек ана сыры тонкий андай дәу ондай пиццаларды жақсы көрмеймін
айқын ы кино түсіріп жатыр екен бір жаңалық
иә тағы қандай жаңалықтарың бар
жаңағы айк бэнд па айжұлдыз деген айк бэнд енді айк бэнд әзірге пауза басып қойдық
бірақ айжұлдыз деген ііі бишілер тобымыз бар
е ол енді жұлдыздың бишілері
ыыы әйтеуір анда санда тойға шығып қояды
нетіп қояды енді өзінің шаруасы өзі біледі бизнесі дейсің ғой иә
сенікі онікі і би бизнесі жұлдыздікі иә айқындікі пи ес четыре иә
ал неге жаңағы айк бэнд тоқтап қалды дедіңіз не үшін тоқтатып қойдыңыз
бэндті ұстап отыру қиын екен
передвижениесі қиын мысалы мен ойлағанмын ғой менімен бірге алады деп
ы бәрі айтады бэндің керек емес өзің келе салшы өзің керексің өзің керексің мен ойлағанмын ғой бірге жүріп алып жүру
иә музарттың нелері біледі ыыы ол кәдімгідей бүкіл команда ұстап отыру қиын
бүкіл командаға самолет билет алу қиын
оның үстіне қазір ыыы лайв бэндтер түр түрі көп мхм
даже ташкенттен келетін өзі лайв бэндтер қазір шымкентке ташкенттен келеді ғой лайв бэнд таң қаламын лайв бэнд деп келеді де фонограмма қосып қойып өтірік ойнап отырады
даже лайв бэндтер фонограммамен ойнайды
бізде қазақстанда бір де бір лайв бэндтің жүрегі батпайды ондайға иә аштың ба лайв бэнд жанды дауыс
сен кейін айқынды жиі шақырайықшы біраз адамдардың маскасын шешіп кеттің
ташкенттің так что лайв бэндті шақырмаңыздар өтірік олардың барлығы
ооо жолан ағамызды құттықтап қояйық талғар ауданының әкімі болып тағайындалыпты
иә мен естігемін естігемін
албан братан ғой құтты болсын құтты болсын
ыыы менің ауылдасым көршім
мен оны бір жеті бұрын білгенмін негізі болатынын болатынын ба иә
сен білмейтін нәрсе жоқ екен негізі
жұлдызға қиын болды ау
ауылға қашан келесің ыыы сұраншы батыр ауыл дейді
сұраншы батыр ауылы туралы айта кетейін
жақында бардым
асфальті мына қаладағы асфальттан мықты ғой
жаңағы бір сол ауылдан шыққан ағамыз қайрат ағамыз ы қазір үлкен ы должностьтта отыр
ыыы нағыз батыр нағыз ерлік сол мықты болдың ба бар да ауылыңа бар да жол жаса
мхм жол жасап қойған асфальт бүкіл ауыл
өмірі андай кәдімгі ауылдың жолы бар ғой мхм тас жол емес даже андай гравий де емес андай топырақ жолдар ғой сондай болған өмір бойы біздің ауыл
соны кәдімгідей қаладағыдай асфальт істеп қойған газ апарып қойған газ бар ауылда бізде қазір
сондықтан осындай азаматтарымыз аман болсын
сөйтіп ы көтеріліватқан мықты боватқан ағаларымызға айтарым мықты болсаңыздар ауылдарыңызды көтеріңіздер
монголияға келу ойда бар ма дейді
монголияға жыл сайын шақырады осы наурыздың алдында жыл сайын шақырады да
жыл сайын шақырады да сонан кейін жоқ болып кетеді иә иә хабарласамыз дейді де
негізі мен жақсы көремін шет елге
қытайда болдым қанша қытайда бір он екі концерттей болды
ыыы монголияға барғым келеді россияға астраханьға барғым келеді
бірақ ол жаққа өзің бір самолетпен барып сәлеметсіздер ме мен концерт жасайын деп едім демейсің ғой біреу шақырмаса бармайсың ғой
бағана игорьге қоңырау шалғандай ма мен айқынмын
шет елде біраз концерттер бердің ғой енді қай ыыы жерде ерекше
енді қытайда ерекше себебі қытайдың қазақтары өте көп
ол жақта және ыстық ықыласпен қарсы алады да кәдімгідей сені бешбармақпен немен гүлмен
кәдімгідей ықылас енді ерекше сағынады ғой ол жақ
концерттерінде өстіп бүйтіп тұрады
қазақстанда енді қазақстанда әйтеуір бүйтіп тұрса ол жақта деп тұрады енді сағынады иә
қазақ енді тілін сағынады иә ы қандастарын сағынады иә
енді кеше ме алдыңғы күні ме ы кеше бір ыыы концертте осы қытайда сол концертте қарамайда болған бір ыыы сестренкамды көрдім
мен сіздің концертіңізде болғанмын ааа қазақстанға келдің бе ааа иә қазақстанға біржола келдік деді
ммм үнемі шындықты айтып жүресің қазір бір сұрақ қоямын иә немесе жоқ деп қана жауап бере салшы
ыыы мына жерде келіп жатыр
ставка әлі тіге ме дейді
ставканы мен ыыы неде тігемін андай ыыы чемпионат мира болса крупный ойындар болса или андай лига чемпионовтың полу финалы болғанда ал былай тікпеймін ондайым жоқ
өтірік айтпайтын айқын бүгін бізде таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
таңғы шоу
тоқта қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным тоқта
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным
көздерің әдемі көрікті ең қандай
жанары жалғандай
жүректе қалғандай
қалдым ау шырмалып жәй жәй
көргендер қағады таңдай
барамын асық болып өзіңе ғашық болып
қалдым ау мен сүйіп
махаббат әлемі сондай
тоқта қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным тоқта
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным
жан ты меня любишь или нет
дегенде соғып жүрегім
тапқандай теңімді жүремін көңілді
сүремін өмірді жан
тағдырым байланды
көңілім жайланды
таптым ау сай жанды
махаббат әлемі сондай
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным тоқта
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным тоқта
қасымда қаласың сен тоқта
аласың саласың сен шоққа
талдырма жандырма тек отқа
келші жаным
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
айқын төлепберген бүгін таңғы шоуда қонақта
ств арнасын қоссаңыздар і немесе инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасына кірсеңіздер тікелей эфирден айқынның қолаң шашы мен ыыы әдемі түрін де көре аласыздар
ыыы айқын сексен екінші жылғы иә дейді
иә сексен екінші жылғы ақ құрдас айқын ақ құрдас жаңағы не туралы әңғіме айтып кетейін сұрақ кеватыр
жақында осы бір жерге барып иә жаяу таксимен қайттым деген әңгіме
енді ол менің айқындығым үшін өзі
себебі жаңағы өздеріңіз білесіздер қазір көптеген жерде спартакиада деген нәрсе жасаватыр
мхм биыл жастар жылы болғандықтан жастарды жинайды да осы мысалы облыс а петропавловск облыс петропавловск облысының солтүстік қазақстан облысында болдым
ақжар ауданы талшық ауылында болдым мхм
сол жерде бір көрініс ол тек қана сол жерде емес бүкіл қазақстанда болыватқан көрініс
спартакиаданы не үшін кім үшін жасайды мысалы
әкімдік спартакиаданы жаңағы жастарды жинайды да араларында спорт сайыстарын бірақ ол сайысты почему то сол спортсмендер үшін емес ыыы облыс әкімдігінен келген адам үшін істейді как будто
себебі облыс әкімінен бір адам зам әкім келді петропавл солтүстік қазақстан зам әкім келді де төрге отырғызды стадионда
халықты оңға жүргізеді солға жүргізеді аттар былай шабады былай шабады концерт боватыр
сонда ана бүкіл істеватқан іс шараны бір адам үшін істеватқан сияқты да
ана бір зам әкім үшін істеватқан сияқты соның көзіне бояушылық мхм істеватыр да соны сол үшін істеватыр ана халық үшін емес
потом зам әкім ар жаққа кетіп еді бәрі әкімнің соның артынан жүгірді де мынау жайымен қалды все мына жерді бітіріңдер өздерің жинаңдар дейді де сөйтіп деген сияқты
мен халық үшін келіп ән айттым халық ыстық ықыласпен қарсы алды
ана жерде талшық деген енді талшықтар білетін шығар
керемет көңіл күй сыйлап бір бірімізге әдемі болды да сөйтіп қайтатын кезде не машина жоқ
айқын мына жерге келіп зам әкімнің алдына тоже келіп дастарханда болсын бір екі ән айтсын потом қайтады дейді де
мен бұл жерге зам әкім үшін келген жоқпын мен бұл жерге халықтың алдында ән айтуға келдім мен ол жаққа бармаймын
маған машина беріңіздер мен де астанада тойым бар еще дедім соған ренжісіп олар машина бермеді маған
сөйтіп мен айттым да жарайды дедім де басқа бір таксист алдым да
өз і несімен өзі ол жерде такси де жоқ ол қайтатын әрең бір таныстарым арқылы шығып бір достарым арқылы бір машина тауып сонымен астанаға қайттым
сонда біздің еліміздегі көзбояушылықты айтамын да
мысалы даже вот алматы қаласын алыңыз гагарин көшесін
айтып тастайын ба осы жерде айт
гагарин гагарин көшесінде тұратын адамдар біледі әл фарабиден төмен мхм
гагарин көшесін бүкіл көшені парковкаға запрет қойып тастаған да
гагарина вроде розыбакиева емес ы машина көп жүретін мхм
жарокова емес жароковада машиналар тұр розыбакиевада тұр
гагарин көшесін әдемі қылып қойған да бірақ ана дворына кіріңізші ана дворы деген быт шыт боватыр ғой
дворына кірсең бүкіл гагаринада тұратын машиналар дворда балалар ойнайтын жерлерде тұр да толып тұр ішінде жүре алмайсың коляскамен өте алмайсың
себебі машиналарды жолдың бойына қоюға болмайды да мхм ішіне толып тұр не үшін істелген
әкім өткенде ана әдемі болып темирязева гагарина сияқты көшелер әдемі болып тұру керек те
мхм ал ана дворда не важно что происходит ана
үйде жинағанда сен паластың астына тура сондай істеп қойған да
көшелерді тап таза қылып қояды да
дворына кірші халық нағыз адамдардың тұратын үйлеріне кірші ана жер быт шыт бықсыватыр
себебі ана ана әкімдер ары бері жүргенде мхм әдемі көріну керек те сырты жол таза болып тұру керек жолда машина тұрмауы керек
ал двордың машинасын бәрін қайда кояды халық енді машина машинамен жүрген халық қайда қояды
дворға қояды дворда балалар коляска жүре алмайды нете алмайды деп бәрін айтып тастағансың ғой
ы бүгін ы қаншасы он үшінші қыркүйек екі мың он тоғызыншы жыл ыыы жұма
ыыы енді айқынды бір екі жылдан кейін көреміз ау енді
жоқ енді шындық қой шындық әрине
біздің қала ол біздің тұрғындары ғой тұрғындар үшін
не үшін ол бір бастық үшін істелуі керек ол жағдайдың бәрі
бұл машиналар тұра берсін көшеде гагарин бойында тұра берсін
одан еш кем машиналар өтіватыр бәрі мхм чем дворда тұрған дворда балалар ойнасын дворда коляскамен ары бері жүрсін адамдар мені депутат қылып
қай жерде тұрасың сен
гагаринада тұрамын
гагарин паркте ме жоқ жоқ енді қайсысында қай жерде гагарина не важно
қиылысы сол жақта сол жақтарда ана жолы тағы төбелес болған жер ғой иә иә
айқын ассалаумағалейкум за то правда
айқын за то вы выехали дейді
иә қарасай батыр сексен сегіз
кезінде ринат заитовпен не болғанда мен бірінші біріншілердің қатарында болғанмын шығарғам инстаграмға
айқын десе айқын екенсің дейді
айқын жаным ондай нәрселерді айтпашы мен сені үйде күтіп отырмын ғой дейді жұлдыз дейді десем
ол ұйқтаватыр точно
ақ құрдас нағыз әкім болатын адамсың ғой албан бауырым дейді
байқа айқын дауысың естілмесін ыыы билікке
ііі дәулерге сөзбен еш шүйлікпе
әйтпесе ринаттың да қаласың ыыы
тұсау қойып тастағандай жүрекке дейді
жоқ негізі ондайға ойым жоқ
себебі политика мен өнер екі түрлі нәрсе
егер сен а өнерден политикаға барсаң мхм ол өте оңай
себебі халық сені жақсы көреді барасың сені тыңдайды
өнер адамын халық ыыы көпшіліктің алдына шыққанда тыңдайды бәрібір
ал политикадан өнерге қайтып келе алмайсың
сен әкім ыыы депутат бірдеңе болдың ба сен уже сен қойшы қалу керек иә
әңгіме айтатын сен уже өнерге қайтып келе алмайсың уже сен басқа боласың
қайырлы күн қазақстан әншілері әзіл театрлар неге ұлттық қазақстанға келмейсіңдер мұнда да қазақтар бар қазақстанның кетіп жатыр бірақ кинотеатрлар театрлар орысша кинолар
осыған дейін бізге тағы да бір әншілер келген кезде айтқан болатынмын
солтүстікте теміртауда қарағандыда ыыы жиі бара алмаймыз
себебі ыыы шақырмайды
иә жаңағы сергейге звандау керек катяға звондау керек сондай сондай дейді
жаңағы игорь мысалы сені танымай отқан игорь бар ғой иә иә
саған игорьга айту керек еді жұлдыз эф эм де жасұлан қали бар ғой деп соның жерлесімін деп
петропавловск сонда қазақстандық кинолар көрсетілмей ме түсінбейатырмын мен соны
сондай дейді орысша дейді бәрі что то қызық екен
айқын төлепберген қолына алады енді
неге петропавловскте қазақтар өте көп
айқын ыыы саған бір ән тыңдатайыншы деп едім ыыы
жас әнші қазақ эстрадасына енді келіп жатыр
тыңдап көр әні ұнап жатса бір қол ұшын беріп көмектесіп бір ағалық ыыы көмегіңді көрсетсең ағалық па
иә жұлдыз өмірғали деген ііі жас қыз
таңғы шоу
көктемде жайқалған мейлі гүл деңіз
жан едік сезімге сенімі де егіз
қыз деген ең нәзік жүрек иесі
армандары бір теңіз
аруды біреулер күнге теңейді
сендермен дүние әлем кең дейді
бірақ та бізге де жылу керегін
неге неге білмейді
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
айға да ұқсатар жарық жұлдызға
гүлміз ғой бағыңнан гүлді жұлғызба
азамат атына лайық ұсынған
бақыт кілтін бір қызға
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
гүлдеп тұрған гүлді үзбе
жүрегіңнен бірін ізде
адастырмас арман аяуласаң
бар қадірін біл де
солдырмағын мүлде
эфирде таңғы шоу
айқын шапалақтамайсың ба қандай күшті ура күшті күшті өзім жазғамын ән ұнады ма
сол мына қызды қол астыма алу керек қой деймін по моему
қол асты ма қол асты қол асты иә қол асты
продюссерлік екі баласы бар да иә екі баласы бар екен ладно екі баласымен
балаларының аты кім деді сәңкөбай айя аха
аласың ғой екі баласымен аламын все болды
жұлдыз саған продюссер таптым
айқынжан ассалаумағалейкум
былай дейді ыыы жұлдыздың бойындағы сіз ерекше бағалайтын қасиетін айта кетесіз бе
кішіпейілділік қарапайымдылық
былай түріне қарасаң стерва сияқты ғой вообще ондай емес
мен айтамын сен боянбашы

боянбаса әп әдемі жап жақсы қазақтың қызы
кішіпейілдігі жаңағы сәлеметсіз кешіріңіз сіз сіз сен бүйтпе деп басқа адамды алдына өткізбейтін адам тәрбиелі дейсің ғой иә тәрбиелі
айқынжан ыыы қарныңның қамы емес ау телевизордан көрсетіватыр ау деймін иә ств арнасынан
айқын қарнының қамын емес елінің арын ойлайтын ер екен дейді
заманбек алтынбегіміз кетті ғой сендей жігіттер елге әлі керек алтынбек ағамыздың кеше туған күні болды алла алсын дейді рахмет
ыыы кэй пицца деген бар бұрышында жаңадан ашылды өте дәмді дейді ооо рахмет рахмет
кейк дегенді естігенмін мэйк дегенді енді естіп тұрмын дейді
атыраудың қызыл балығын жеп көрдіңіз бе дейді
бразил литл ой ол бывший чайна голд айқын дейді реклама істіватырмын ба иә
ты меня любишь или нет дегенді бір қойыңыздаршы дейді
ты меня любишь или нет болды ғой жаңа ол
ассалаумағалейкум айқын бауырым ыыы бұл хатты оқымай ақ
қалай екен дейді жоқ керек емес керек емес керек емес пе

айқын ыыы баяғыда мейрамханаларда әнші болып жұмыс істеген мхм содан кейін бір мейрамханада кәдімгідей администратор бастық болды мхм ураманада
ыыы тағы қандай жұмыстар істеді айқын қазір не істеп жүр енді пи ес четыре жаңағы сони ойнайтын жерлерің бар екен
столовыйым бар стоматология бар
соның астында столовый а акиматтағы ма
ол енді жай біреулерге беріп қойғанбыз аха аха әзірге уақыт жоқ олмен айналысуға
бір ыыы төрт жылдан кейін айналысады
сол стоматология деді стоматология кезінде негізі кезінде бастағанда стройкада істедім
басында ана разнорабочий болып бастадым бір жетіден кейін былай қолымнан бірдеңе келетін көрді де кафель жасауды үйретті кафелщик болып кеттім кафель жасай аламын өзім
жаңа қазақ қазақтар қазақтар сондай дейді ғой ешқашан қолымнан келмейді деп айтпайды
аға көрсетіп жіберсең істей береміз ғой деп айтады
кафель ие кафель істедім одан кейін не үйреніп алдым алюкобонд деген покрытие ол кезде мода болатын қазір жоқ уже
ол қандай соның бәрі сөйтіп стройкада істедік ыыы автомойкада істедік
ыыы кейін музыкант болдық
университетте оқып жүргенде ақшаға андай дипломдық жұмыстар сызатынмын ақшаға ооо высший математик
университет демекші мен политехта оқығанмын айқын менің старшагім болған бізді ұратын дейді перваштарды
жоқ ұрған емеспін ұрған жоқпын ұрмайтынмын мен ыыы чертежін сызып беретін шығармын
жоқ андай ыыы ақшаға сондай высший мат ыыы теоретический маханика сондай физика химияға мықты болатынмын сондай нелер жасайтынмын
айқын жұлдыз эф эм радиосы біз тыңдайтын жалғыз радио дейді
сен кеткен соң осы радионы жауып тастамасыншы дейді құдай сақтасын
біз айтамыз енді аузына қақпақ бола алмаймыз ғой оның
жоқ мен ондай нәрсе ештеңе айтқан жоқпын ғой шындықты айттым шындық иә
одан бір біреуді жамандаватқан жоқпын просто мхм ыыы
бағанағыдай сұлтан паллас сияқты нетіп черный списокка кіргізіп жіберсе болады
кафель қою қанша болып жатыр квадрат метр брат дейді
білмеймін ол кезде қандай болғанын қазір қандай есімнен шығып кетті
айқын жарнама жасап жіберші деген ұсыныстар көп түсетін шығар
тамаққа жарнама жасайсың ба әлде киімге ме дейді
тамаққа көп жасай бермеймін себебі енді бұл бес мың теңгенің пиццасын мен өзіміз ақ ала саламын
ол үшін иә инстаграмның подписчиктерін нервісін шіріткім келмейді себебі нервісі
жұлдыз сахнаға қайта шығып жатыр ғой қызғанбайсың ба
қызғанамын жақында ыыы осы алматы моя первая любавь па шақырған иә иә ол жарайды ондай сахна болса нормально
жақында ыыы бір закрытый андай телефон тартып алатын выступлениелер болады ғой үлкен кісілердің алдында ән айтқанда телефон тартып алады иә иә құрысын дедім ғой жаман екен

сол жаққа барып екі сағатқа барып выступать етіп келіп еді нервіден нерві қалмады иә
қыздың әйелің әнші әнші әртіс болғаны жаман екен
жалпы енді қазір жұлдызда қандай жаңалықтар болып жатыр немен айналысып жүр дегендей
ол енді бала қазір кішкентай мхм
ол ана сонан кейін өзінің несі бар ана вирус деген грин вэй рекламасы бар сол сонымен айналысыватыр сонымен басы қатып
сен жұлдыз сахнаға шықпасын десең қызғанамын десең жұлдызды екі қабат қыла берсеңші
оңай емес төрт бала асырау
баяғыда анау ойыншық магазиніне кіресің де бір балаға алып бересің де ах деп шағасың
қазір төртеуіне алу керек төртеуінің киімі бар
еще төртеуін мектепке ы садигі бар ойбай
нянялары бар
бірақ шүкір алла беріп жатыр
иә тфа тфа алла беріватыр әр баланың несібесі сіздің бір сұхбатыңызда өз әкемді тұлға ретінде үлгі тұтамын деп едіңіз бәрімізге әкеміз тұлға сіз ұлдарыңыздың ертең тұлға болатындай қандай өсиет қалдырар едіңіз ертең балалар айтып жүретіндей
мен конкретно айтарым бір ғана
ана баланы ыыы енді махаббат береді ғой ы махаббат бергенде сен ыыы туыстарыңды сыйла
әке шешеңді сыйла ағаларыңды інілеріңді сыйла деп өстіп жанұяға деген махаббатты тәрбиелейді ана
ал әке сен еліңді сүй тілің қазақсың намысшыл бол мына мемлекетте сен батырларың бар тарихың бар деп ы елге деген махаббат
сөйтіп әке деген ол макро экономика дейді ғой мхм экономика ал ана деген микро экономика ол внутренний
внешний политика ол әке внутренний ол ана
сондықтан екеуінің қосындысы болғанда нағыз тұлға өседі
еліңді жеріңді ыыы жанұясын да сүйеді
айқын бүгін жұлдыз эф эм ге бекер келмеген екенсіз дейді
бүгінгі күннен бастап сізге деген көзқарасым өзгерді
ты сто процентный красавчик дейді
айқын төлепберген таңғы шоуда иә
эфирде таңғы шоу
түсінбесең де
сырын жанымның
құлазып жиі
сені сағындым
болсыншы деп едім
гүлі бағымның
шолпаны жалғыз
атар таңыңмын
неліктен тосын
серттен жаңылдың
ақ ұрып жиі
сені сағындым
болар ау деп едім
гүлі бағымның
басқа сезімге
бірақ бағындың
деуші едің ғой
сенің пәгіңмін
өкініш өртеп
сені сағындым
атыра алмай таң
түндер сабылдым
жарығы сөніп
үміт шамымның
кімдер сыйлаған
сырға тағындың
қызғаныш лаулап
сені сағындым
жалғыз құлазып
жүрмін жаным мұң
болшы нұры сен
атар таңымның
басқа сезімге
бірақ бағындың
сағыныш деген
ғажап сағымның
еркіме бойлап
сені сағындым
келтірер сенсіз
өмір мәнін кім
тынысы екенсің
менің жанымның
күтумен сені
ұзақ сарылдым
сабырым жеңіп
сені сағындым
атар таңыңмын
сенің бағыңмын
жылыншы келіп
өртпін жалынмын
деуші едің ғой
сенің пәгіңмін
өкініш өртеп
сені сағындым
атыра алмай таң
түндер сабылдым
жарығы сөніп
үміт шамымның
кімдер сыйлаған
сырға тағындың
қызғаныш лаулап
сені сағындым
жалғыз құлазып
жүрмін жаным мұң
болшы нұры сен
атар таңымның
басқа сезімге
бірақ бағындың
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
айқын мырза барсаның жанкүйері дейді
солай ма
маған бәрібір ставка шықса болды
экспресс ойнап кетсе болды дейсің ғой иә экспресс
былай дейді гитарамен әнді күшті айтады айқын дейді мхм ыыы
мақпал исабековамен бір жылдары дуэт орындап едіңіз қазір соны қайталау ойда жоқ па дейді
жалпы кіммен дуэт айтқың келеді
негізі мен дуэт іздемейтін адаммын
дуэт ыыы бір ән жазамын да қараймын осы ән что то жалғыз өзім айтсам не то содан кейін тағы бір біреуді қосса жақсы болар еді деген сияқты сондай іздеймін көбіне
кейінгі кезде рэп мода ғой
қазір рэп әншілер өте көп
сондықтан ән мысалы асылым әнін орындап шықтым да анау мына жерінде дегенде бірдеңе жетіспей тұрды да мхм е осы жерде сөйтіп әлинасырмен орындадым

ал арнайы шығыватқан жұлдызбен алла қаласа осы бір әніміз дайын тұр
ыыы соны жазу керек
тамағымыз жазылсын концерттеріміз аяқталсын
айқын нағыз патриот екен
саған деген ойым өзгерді тағы бір тыңдарманың қосылды қатарына дейді
айқын сүйем сізді концерт қашан
суперстарда ассалаумағалейкум деп алғаш ән айтқан кезінен бастап есімде
уакыт деген зулап өтіп жатыр керемет әншісіз өнеріңіз өрге жүзсін дейді рахмет сізге
ыыы соны маңғыстау облысы акиматына айтып өттің айтыңызшы амфитеатрды дейді
иә амфитеатр жасап қойған әдемі қылып үлкен қылып
оны қалай шымкентте шіли үлкен қылып қылып тастаған да
ол сахнаға өте үлкен ыыы
оған деген концертті келесі жолы жасағанда ақтау акиматына былай ыыы еще ана амфитеатрды қалаға қарсы істеп қойған да
дыбысты қосқанда ана ааа зданияларға соғылады да қайтып келеді де сөйтіп эхо болып тұрады да ааа ол дұрыс емес деген
амфитеатрды вдоль жасау керек еді
былай ыыы теңіз оң жағында сол жағында қала болып дыбыс ары қарай кету керек еді
или наоборот істеу керек еді теңізге қарай

түгінгі тақырып негізі тойдың тақырыбы да
айқын красавчик әңгіме жоқ дейді
атына заты сай жігітсің ғой дейді
айқын бауырым сізге алла разы болсын қазақтың санын көбейте бер депті
мен ана той жөнінде айтып кетейін ал айта қойыңызшы
тойда осы ана тортты неменеге сонша қарсы алатынын түсінбеймін соның торттың
торт келатыр деп оған музыка ойнатып халықты тұрғызып иә иә кім ол торт деген сонда
құдалар келатыр ладно ооо деп күтіп аласың
торт келатыр торттың несін маңыздылығын қатты көтеріп тастаған слишком
туған күнде ладно үф деп үрлейді оны все
енді сонда да бір ырым ретінде қалыптастырған
мысалы енді айтшы жүрген сенің екінші атың идея сияқты ғой өзі
айта кетсеңші енді білмеймін оны ойлану керек торт оны ойлан оны бір ойланатын мәселе
торттың несін көтермей мүмкін ол бешбармақты
иә нанды нан ұлттық тамақ тағамымыз
бұрыннан келатқан қазақты қазақ қылған бешбармақ енді ыыы ата бабадан келеатқан
оны біз кәдімгідей қарсы алуға болады
құрметті асабалар енді тойда тортты жаңағыдай ерекше құрметпен алып шығуды қойыңыздар айқын төлепберген
тойбастар деп тойбастар можно ладно оны тойда алып кетсін
бешбармақты жаңағы кімдер иә даяшылар негізі кәдімгідей алып шығады ғой
торт тортты алып тастайық па алып торт шығып кетсін бе
шығып кетсін
жоқ торттың кесетінін жасасын бірақ может торт емес может білмеймін енді басқа бірдеңе бешбармақ
бірдеңе енді шығаруын ондай нан су тұз мүмкін
еще ана бір шымкетте бір торт шығып еді ғой мынанша тұратын
ол тортты ешкім жемейді ғой еще
сен тойда отырдың күні бойы тамақ іштің жедің жедің
еще торт келатыр соны аласың да үйге барып жатады
ә бірін айт та бірін айт бүгін айқын келіп сіз болып біз болып біраз мәселені шешіп тастадық ей ой айтпаңыздар
ааа содан кейін тойда сол тойға барасың ғой тойда жүргеніме биыл жиырма жыл болды жиырма жыл ооо

қарным тойып бірдеңе болып енді жұмыс сияқты көремін бе
иә жұмыс бітіргеннен кейін де сөйтіп отырасың да үйге барасың қарның ашып отырады сөйтіп иә иә
тойдан кейін бірақ жұлдыз жұлдыз қандай бақытты айқын көшеде емес үйге келіп тамақ ішеді екен
торттың орнына дейді менің тойымда ата енеге шай құйған әйелім дейді

сондай сондай сондай бір айтып айтып қалыңыздар сондай сондай
айқын молодец своим трудом поднялся я тебя уважаю и люблю как певца и еще жанды дауыс успехов тебе дейді рахмет
ыыы жақында бір ііі инстаграмнан көрдім серік аббас шах ағамыз оппозиционер ағамыз иә тойдың мәселесін өзгерту керек заңды түрде жетпіс адамнан артық шақырмау керек деп
сол кезде жаздым да тойға тиіспеңдер
той деген қазақтың қазынасы ол да бір мхм той мысалы орыстар өйтіп той істемеген оларда пир бірдеңке болған шығар бірақ біздікіндей ол өйтіп ұлттық ойындармен нелермен жасамаған сондықтан ол біздің ұлттық қазынамыз
жетпіс адам шақыру деген жетпіс адам деген достарым ғана жетпіс болады менің мхм сонда туыстарыңды қайда сыйғызасың иә
бәрі көп қой айқын таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
өзің жайлы басталады әнім
арманымдай боп ескен таң самалым
өзің ең менің аңсағаным
кел билейік жаным қарсы аламын
сен ғой менің барым да
сен ғой менің асылым да
арайланып атқан таңым да
сен ғой менің жаным да
ажарым да базарым да
кел билейік жаным тағы да
жалғыз сен
махаббатым ау менің
көңіліме нұр шуақ себетін
жалғыз сен сен
шапағатым ау менің
мағыналы өміріме сән беретін
бір жан жоқ өзіңе сен келетін
қуанышқа толтырасың жанды
сен деп салдым жаным осынау әнді
бола берсек біз бірге мәңгі
болар еді өмір неткен сәнді
сен ғой менің барым да
сен ғой менің асылым да
арайланып атқан таңым да
сен ғой менің жаным да
ажарым да базарым да
кел билейік жаным тағы да
жалғыз сен
махаббатым ау менің
көңіліме нұр шуақ себетін
жалғыз сен сен
шапағатым ау менің
мағыналы өміріме сән беретін
бір жан жоқ өзіңе сен келетін
сен ғой менің барым да
сен ғой менің асылым да
арайланып атқан таңым да
сен ғой менің жаным да
ажарым да базарым да
кел билейік жаным тағы да
жалғыз сен
махаббатым ау менің
көңіліме нұр шуақ себетін
жалғыз сен сен
шапағатым ау менің
мағыналы өміріме сән беретін
бір жан жоқ өзіңе сен келетін
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де айқынға сұрақ албан деп талай айтып қалдың мен де албанмын десе де әншілердің арасында әлі руға бөлініп шуласып жүргендер көп пе
туымыздың руымыздың биік қою ел бірлігін құртады дейді
қой келіспеймін ел бірлігін құртпайды
ыыы мысалы адам деген ол социалогиялық тұрғыдан қарағанда десең міндетті түрде бөлінеді
даже америкада руға бөлінбесе де ыыы кез келген елде сен ру болмаса сен қай жердікісің алматы алматының қай жерісің тастақ
мхм по любому адам бөлінеді қай мектепте оқыдың
чем жай бір тұрған жеріне байланысты бөлінбегеннен гөрі өзінің тегін білетін адам тегін білген адам текті болады
сондықтан сөйтіп руға бөлінеді ол бөліну емес определение дейді ғой определяться надо иә иә мен осындай румын иә иә ол конечно
айқын ыыы гәккуге сіз үшін барамын сағат қаншада шығасың
он жарымда кешкі он жарымда шығасың он жарымда
он жарымда бірақ барсаңыз сіз ана жерде даже
ол жерде сағат бестен бе уже адамдар алдына келіп алады
сол кезде таң қаламын ғой сондай концертке барған адам туалетке қалай барады деп

барып туалетке қайтып келемін дегенше қайтадан барғың келіп кетеді дейсің ғой
реально бес сағат қалай тұрасың ана жерде бүйтіп тұрасың қозғала алмайсың
енді таза жанкүйер болғаннан кейін енді көргісі келген адамды көреді
или дайындалып бару керек
таң таң атпастан су ішпей
жоқ бізге оңай ғой қыздар не істейді қыздар ана үлкен крышкасы бар
ешкімге бой бермейтін жігіт екен дейді сені
ыыы ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма
айқынға сұрақ инкрузеспен шетелге қашан шығасыз және қайда барасыз мүмкін кездесіп қалармыз
осы инкрузерстің нүктесін қояйыншы осы жерде
елдер сұрайды да инкрузес инкрузес қалай дейді де
инкрузес деген ол компания
мысалы круизный лайнерге сен бару үшін міндетті түрде инкрузес қажет емес саған
круиз мысалы инстаграмға ашу үшін сен телефон керек болды тура солай сен любой сайттан любой туристический компаниядан маған круиз керек деп круиз сатып аласың
а инкрузерс деген ол бөлек система олар просто соны сатады
заранее там жүз доллардан ай сайын жинап
мендетті түрде инкрузерстің мүшесі болу қажет емес мхм сен барасың да просто сатып аласың
барселонаға ұшып бар тура сол жерде на месте ала саласың
кәдімгі гостиницаға сияқты иә ол міндетті түрде инкрузерске кірудің қажеті жоқ мхм
айқын кеше қаскелеңге келдіңіз бе дейді
иә алдыңғы күні қаскелеңде сьемкада болдым
ана бағдарламада
жаңа той туралы ала кетейінші бір сұрақ қойды да зачем ол
мен келіспеймін
тойды не үшін жасайсың
той тойды сен біреудің алдында мақтану үшін жасамайсың
біреудің алдында бірдеңе ііі істеу үшін жасамайсың
мен мысалы туыстарым бар
ыыы әкеңнің ағалары інілері бар ыыы шешеңнің іні ағалары інілері
ыыы туыстарың бар двоюродной братишкаларың бөлелерің бар сен ол бөлелеріңді күнде көріп жүрген жоқсың
енді ол ағаларыңды інілеріңді күнде жағдай сұрасып жүрген жоқсың
ыыы той болмаса вообще көрмей кетесің
ватсап бар жай ватсапта
сондықтан сол туыстарыңмен ара қатынасың балаларыңды туыстарыңмен жақынырақ араласып тұру үшін
көрсету үшін міндетті түрде жасау керек
тойды сол үшін жасайды туыстармен құшақтасып жағдай білісу үшін бір көмек керек пе анаусы мынау осындай жағдай болатын сияқты
оны басқа жерде қашан көрсетесің сен туыстарыңды
күнде көріп жүрген жоқсың сондықтан тойды жасау керек
мінекей айқын бүгін келіп ыыы біраз мәселені шешіп кетті
алла қаласа ы сұрақтарыңыз болса сізді мазалап жүрген шешілмей жүрген ы жағдайлар болса айқынның дайрегіне психолог жекесіне хабарласыңыздар
айтып айтып тастайды екен
а и а и к игрек эн жазылыңыздар лайк қойыңыздар десең
жұлдызбен ыыы дуэтіңді күтеміз енді
дуэт бұйырса иә келесі жолы келгенде міндетті ғой осы бір айдың ішінде шығады
киноңды күтеміз асыға алла қаласа кино түсіріп жатыр айқын мырза иә
сонымен ыыы ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали айқын бауырымызға көп рахмет дейміз уақытыңды бөліп келгеніңе
өнерің өрге жүзе берсін
ыыыы жаңағындай әрқашан жүрген жеріңде шындықты айтып әділдікті талап етіп жүре бер аман есен басың аман болсыншы
айқын жоғалып кетпесінші сау болыңыздар
таңғы шоу